nyamdu bafe, bafi ɗano, nyamdu ndu latindu wakkatije gon ne tcadi ɗume sadi, ngam ɗume majjinta. Ta nyamaɗe fu funa non ko lati ko tabbati ko ngaɗaiydun heutaitawe sai a watti goɗɗum, hono ndun nyamdu effo nonni e fu e tcadi amma ta ɗun wala fu torra e ɗandu maɗa. a anndi bafe mun nyamuɗa wana goɗɗum ko tagagum banye ko wattana leɗɗere e walla e goɗɗum gombene hawrita. na faninka jomirawo jiffini fuɗɗini fa ngam himbe muɗum heba ko nyame.